لو أنا طالب وماشي المدرسه أكيد ح يكون معاي كتبي وكراساتي وفطوري وبعض <hesitation> يعني ممكن يكون شي من القرش إحتمال احتاج لي حاجه تاني ماظن في شي غير الاقلام والكتب والكراساتو الفطور وبعض القروش يعني